Bi ga̱ hen zem ɗe ga̱n shin bi ga̱fe hen la ga̱ shit ba̱, hen zem la tong hen kum <hesitation> pe pin na̱ hen shim gwen koma̱ tuot ɗe ma̱shar na̱ ma̱ tuot ma̱ yak aram, ma̱ tuot la ma̱ shim aram, ko wuro la̱ yol ɗe ga̱ wayi, kar sem ga̱ war ga̱ demen, ma̱ pa̱ kwa ga̱ demen, ma̱ rwan kwam sem, sa nɗe gurum ga̱ dar ɗe muap ga̱ kwal wai muap ni ai ga̱ na ga̱ lu ga̱n ɗe na̱ shin nie ga̱ niang, ga̱ lu ga̱na̱ shin nie ga̱ nang. A bi ga̱ sa to la ga̱ ga̱ bit ga̱fe tong ga̱ tong ga̱ shin aram yi, shim bi ga̱ aram kuma la ga̱ pet gwen jap pe ga̱ swa dakdya lu ga̱ la ga̱ kwar ni ga̱ shin gwen ko ma̱ De kafin de ga̱ tang pe yi la ga̱ to ga̱ sam la ga̱ yol la ga̱ sup sak lat, kat ma̱shar ga̱ la ga̱ puat da̱ tong ga̱ muan ɗe gfu buan bi ga̱n buap ga̱she, la bu niang ma̱ tong gu bat pa muan nkong tong gu muan gu dinga gu kaap la jap pe ɗe gu na yi. La pa̱ mang tong gu ba̱t pa̱ piak gu muan da̱a̱n dakdya lu gu ɗe gu na la jap pe ga̱fe ga̱ man ba ko pe ga̱fe muap niap nko̱ng ga̱ ga̱ muan-muan ga̱ wa ɗe ga̱ na pe hok, nie ga̱fe ga̱ muan ga̱n de set ga̱ de ga̱ mar-mar yi, ga̱ wa, ga̱ wa de ga̱ pa̱ sak niak ga̱ dinga ga̱ muan ɗa̱ ɗe tong ga̱ kaap la jap pe yi, bi ga̱fe faku la faru ɗe ga̱ biyi kong muap, de tong de ga̱ tal muap yi nɗe nie bi ga̱ dok ga̱ faru ga̱n ɗe ba̱ba de muap ga̱ kat keleng nie ga̱fe dok ga̱n de ɗa̱ ba, ga̱ waa ga̱ puah ga̱ kat ta̱ ga̱ keleng ga̱ ɗa yi de ga̱n de tal muap de ko wuro ga̱ man ni.